الشهر المفضل بالنسبالي هو شهر يوليو شهر سبعة لان ده الشهر اللي فيه عيد ميلادي ف أنا بحبه اوي لان بحس كل الناس كلها بتكلمني فيه و بتقولي كل سنة و انتي طيبة و أنا أصلا بحب يوم عيد ميلادي جدا ف دايما بستنى الشهر ده كل سنة